Karazan̈a kapila an-dakoziny, karà ataon̈y kapila plastika edy ai kô fa an̈amia, tsaiky biaka zen̈y raha io na latsaka tsy vaky. Avô kapila fisaka àby io finan̈ana ataon̈y karà ataon̈y paty àby io mishao. Avô kapila àby io misimisy jôbojôbo àby io zen̈y, io zen̈y fihinan̈ana lasopy.